زموږ په هیواد کې خلک د څو لوبو سره مینه لري، چې ځینې یې د ملي خوښې په توګه څرګندیږي: کرکټ بزکشي فوټبال (فوټبال) مارشل آرټس او ریسلینګ